طبعا الحيوان الأليف المفضل عندي هي <hesitation> القطوسات، القطوسات تنحبها لأنها لطيفة أليفة، ومربية قطوسة يعني <hesitation> ما ندمتش على تربيتها نهائيا، اه القطوسة تخلق جو في البيت صراحة، <hesitation> فيها و تكون جميلة الحق.